א זייער פשוטע עסן וואס איך האב ליב איז פענקעיקס. אויך האב איך ליב צו עסן סתם ווייסע ברויט און אויך קארן פאפס און באנאנעס. דאס איז עסן וואס כ'האב שטארק ליב צו עסן און זענען פשוט.